سنو بوس، ایک دن گلی میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی رینڈم لی کولائیڈ ہو جاتے. فل کوئنسیڈنس، ایک دم فلمی سین. لڑکا تھوڑا آکوَرڈ، لڑکی فل کانفیڈنٹ. پر دونوں ایک دم کیوریس ہو جاتے ایک دوسرے کے بارے میں. پھر میاں چھوٹی چھوٹی کنورسیشن شروع ہوتی. کافی شاپ، بک اسٹور اور گلی واکس. ہر میٹنگ میں تھوڑا اور کنیکشن بِلڈ ہوتا. بوس، کنورسیشن فنی، کیئرنگ اور فل جینوئن. ایک دن ریالائز کرتے کہ ایک دوسرے کے بِنا لائف انکمپلیٹ ہے. اور میاں لو گریجولی گرو ہوتا. سمال جیسچرز، ہیلپنگ ایچ اَدر اور شیئرڈ سیکریٹس. فیملی اور فرینڈز بھی انوالو ہوتے، فل زبردست دھوم دھام سے ایڈونچرز. لگتا بوس، یہ سٹوری فل کیژول فن، رومانٹک کا کمبینیشن ہے. ایک دم ریئل لائف اور فلمی لو کا مکس ہے. تو اس کے ساتھ نے اپن یہ والی سٹوری کو یہیں پر اینڈ کرتے.